Ny fomba fampiasà ny vorombola volony maroloko iny: Iny zany karaza fanairany zany iny, misy voro manahak'azy koa zany tairiny amy raha iny satria raha iny soa. La manarak'azy iny la liany miarak'aminy la valiny. Iny zany karazany hoe filany ampela koa raha iny laha ohatsy amitsika olombelo satria mahasariky raha iny sady mahafinaritsy.